Ma arva, et ku sa latsilõ väikust saadik erinevit süüke annat maitsaq ja söödät näile üldse erinevide maitsidõga süüke sisse, sis suurõmbana sööväki nä pall'o rohkõmb erinevit asjo.